شهر رمضان هو الشهر المفظل لأستمتع فيه، لأنه يخليني أجرب إلى الله و أتذكر جيمة العطاء، الأجواء تكون مميزة والإفطار مع العائلة يجمعنا يزيد الألفة، كمان أحب روح الصيام حيث تساعدني على التركيز والتأمل، الشهر هذا يعطيني فرصة للتغيير والتطوير.